Mbae iroija omoroijava reta jaeko ikavi jare mbaepa oyeapo kua retako ipuere vaera opaete kia ikirei ñañovatu pipeyave kua omoroija jare jenda peño oeya mbaeti guirokomegua kua ipiseva, ipise kaviaveiño esa omoroijaramo